Inasaia galagila inkabaka fa alikani, kabaka fa karjekani bokharlog karjena, in bokhari wida mingali? Kabaka nakahati, wala fataminattanga baiermo, yan hafza kagintani kabaka jo kabnami, tanigoni inseen galagila, yabana, in دول eji ejiela noi gon alina shai gon <hesitation> kabaldina, tanigoni masalana in italia galaila, spaniago In حتة echi echikola, noilog kabakalina, in noitani noi gobalaemo, ya زيت زيتون iginango, in haja hajalog alina, tani goni mashawig'alina, wida uu mashawig alimo irkila, bas mana in agarkol alina, inenkaramido kabatani zinanga falie, bes ain <hesitation> irbirile yani, in wika tani erbemo.